إيه والله، التعليم مهم مرّة للمجتمع. هو أساس التقدم والتطور، <hesitation> لأن الشخص المتعلم يقدر يساهم في تطوير مجتمعه وحل مشاكله. التعليم يفتح عيون الناس على الفرص ويساعدهم يحققون أهدافهم. غير كذا، المجتمع اللي فيه تعليم قوي يكون عنده قوى عاملة ماهرة، وهالشي <hesitation> يعزز الاقتصاد ويحسن نوعية الحياة. بدون التعليم، يصير المجتمع يواجه تحديات كبيرة في التقدم والنمو.